<noise> सर्दी जुकाम की देखभाल सर्दी जुकाम में हमें टेम टेम पे गोलियां लेनी चावे। और जरूरत पड़ने पर हमें लौंग है। जा है इनको गाड़ो उबालके पिनो चावे। जिसे हमें सर्दी ठीक होवे। और हमें जुकाम की देखभाल सर्दी जुकाम की देखभाल के लिए गोलियां को प्रयोग करे जिससे हमारी सर्दी ठीक होवे। और गाड़ो पिवा तो उसे भी हमारी सर्दी ठीक हो जाएगी टेम से और शरीर भी सही रेगो।